Hen nɗe tong shin lutuk nni yi, hen tong yool weje kefe feer tong shinshit na̱, hen la shinshit na̱ kamin ɓitlin jap na̱, tong mia muop muan da̱ swap muop, shiri muop, muop tong muen makaranta, muop la muop muen makaranta hen shin sa̱ hen ɗuu mmis na̱, hen la shin sa̱ ɗuu nni ni la yool nyitsaam, ɓuan hanga̱ɗe ɗuu nni vuang yit muk, ni la vuang yit muk, ba da̱ tong sa̱sa̱ yi, ni la sa̱sa̱ ni yool da̱ ɗie hanga̱ɗe ga̱zoom nsek muk, la ɗie ga̱zoom nsek muk, yool muan pa̱ ƙallak ɗe ga̱ba yi, ni la ba bada̱ supsek muk, ɓop tong shin la pa̱ ƙallak sa̱ yi, la gama ni ru da̱ tang pe, tang pe ma̱tek ma̱terrep ga̱shak nda̱ ni.